Eyuva randje rongwatero nu mbivanga kutja indi tjimbautu okupaturura omeho yandje uriri omuni poo orini tjirikara omundu ngutona omutenga omama wandje okutja eye tjatono oomokundjii omokundjiraera ingo mambo ngoye yeyuva tjazumbo atukumbu pamwe indjo pekaa nao pakurama nao, okutja tjitwazu nokupenduka mbo omuni mbivanga kutja ami nu naimbo vasuverwa vandje uriri kutja omapanga poo vahoko vandje tuyende poruveze otuveze ito to to tokurinana twi tukauhare mbo tukeritjaare nokuka zika onyama yopomakara tukaatukauhare tjina moruveze rwarwe ndiriheri ponganda aruhe mehee tukara ponganda tukauhare ngo tukanyande omahore aehe uriri tjina popengi andae indo zombura mbari ndakapita nda po popengi oo o ona otji otji oo ona otjina tjitwauta okutjita yarira ongaro yetu uriri okutja atwii ngo atukauhara amatukanyanda ngamwa ehore uriri kutja matunyanda ovikarata kutja matunyanda oo o o ozosekonde omirongo vitatu ngamwa ehore nditunaro uriri tutwaerera konango, okutja imba ngunda ovandu tjiva okutja handje tjiva maveziki tjiva ngunda amaveziki pena imbo noho mbu mavenyandere momeva uriri eyuva randje omuni mbivanga kutja riuharwe nao uriri. Tuuhara matungura ovina mbio nu mbikutura omundu uriri mena rokutja ovina mbyo vyokutja ngunda turi motjihuroo hiroro kuvivanga mbio, mbivanga kutja tuyende ngwi tukasuve uriri, okutja ngurova tjitwazu nokuzika noo ngurova eyuva rikaande mba ngunda atwahaama pomuriro okutja imba opuuta okuserekarera oyandja okahungi koye kutja undjii vii twahakaena vii nu ingo mambo ingo woye ngumondjiraere youningandu maetjavi indjo ngurova ikaande uriri okutja handje noho maturara mozo tenta imba poruveze ndwi putwai ndwi maturara mozo tenta kutja muhukumunene tupenduke tuyaruke kotjirongo eyuva randje ee esimple nao etiti nao uriri, mara indi tjitwarire ovanene kukatjiri poo twahara ovimariva mbivanga kutja nangae tukwako kutja ombura ndji matwii kotjirongo tjine ombura ndjo yarwe ndjina matwii kotjirongo tjine ovirongo peke peke uriri nu ovirongo mbi mbinovina okuraisa mbivino tjina okukuhonga kutja ongaro yomundu poo ekuruhungi raro poo orini reya vii riye mbo ovina mbi oviwa mbi uriri kutja matukatara andae ovinamwinyo Poo vina imbio vititi mbio uriri okutja nandae ombura imwe amwii ko ko suid africa poo atwii ko angola omahi inga wa africa nga uriri nge ngeno vina okukupa uriri ngeno vina okukuraisira kutja ete tuhupa nai nao, okutja ombura aihe amwisako amuranda outekete omutjanga amukastambisa ozombapira zenu ene mbe amwii kotjirongo tjo oovina mbimbivanga ami mbivanga okutjiwa omuni mbaungurwa okutjiwa poo kurihonga okutja mbivanga indi tjitwarire ovandu vakatjiri uriri tjitwarire ovanene kutja meyuva randje rongwatero tuyenene okuyenda kotuveze peke peke pumatukerihonga otjina poo pumatukaweza ounongo uriri koukwao.